Hei, tunla jan tui kompani ho, tuna spos BAC, tehi tui gan neilou na nini atrangin tui gan neilou, tunla ko vela jan tui omlau jan har sat ngar leme niya. Kan kor te su na, te kan maipi na, te brastura, te pui tui kan mamose, hei, kan set kan setawa niya. Hafan, tui omlau jan kan tana boi, boi na siamdo na niya, boi na omdo na. Hafan, hei, tunlai ko vela jan etian kan koru na jan water kompani an BAC ho, te kan bako la nga tratakin, tui kan tui lelou kalou, tui kan tratakin BAC-in, tui kan deal turan niya. Etiaan boi na siamdo na engzak nini jan, nini nijangin tui lelou kalou, tui kan trat, tinrimin belau kan tratakin kan BAC-in, kan beturan niya ni lau le. An nii tunla jan an tinrim joan, kenia tinrimin belau loan niya. Hafan, tinrimin belau joan kan tan aharsa lezoal doonani.